Sohõ foy jinayay foyay no araŋ na ay hã matekaŋ foyay goono. Toh foyay i kaani nda care, foyay wo, dabam-dabam no i go ni di koofay foy goono, <noise> gisima foy goono, alayya fu foy goono, ni di tatta ayay mate no i ga ne a se wo, karkashi foy goono. Hayay wo kulu foyay dumay no kaŋ i ga te di ka ni di hinse a ma boori a ga kaani. Ni di Egusi yaŋ kulu goono, wane yaŋ kulu foy yaŋ no i ga te, waraw yaŋ kulu din du way ikulu ga te foy, warawo goono, koso goono izo goono, warawo wo ɲga kaci izo kaŋ i ga te da foy, gisima mo ɲga kaci kooso kaŋ, i ga kwasu, ka daŋ foyo ra, ka te a ma te a ma boori. Toh wane yaŋ kulu foy hari yaŋ no di ni te ni du jinay ka daŋ a ra toh a ga boori. Foyo ga kaani, koo foy mo din du ba ham gude yaŋ no kan catu a ra wala harize, dinna daŋ a ra a ga boori ɲga mo a ga kaani, matekaŋ kulu kaŋ i ga ba. Toh koo foy mo ɲga wo si ɲwa, ɲga koono da manci ni na hanse no a si boori mate kul kaŋ ni ga ba. Amma da ni na daŋ a ra ni na jinay daŋ a ra a ga boori a ga kaani, koo foy mate kul kaŋ ni ga ba a ga boori.